බැංකුවක් කියලා කියන්නේ අපි මුදල් තැන්පත් කරන තැනක්. මුදල් තැන්පත් කරනව විතරක් නෙමෙයි අපි ඒ තැන්පත් කරන මුදල් අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට නැවත ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම <hesitation> අපිට ණය සහන දෙනව බැංකුවලින්. ඒ කියන්නෙ අපිට ගෙයක් හදන්න ඕනෙද, වාහනයක් ගන්න ඕනෙද, ඒව සලකල බලල, අපේ අදාල ලියවිලි බලලා, අපිට ණය සහන ලබා දෙනවා බැංකුවකින්. ඒ වගේම අපිට <hesitation> අපේ වටිනා වස්තු වලට රත්තරන් බඩු වගේ ඒවට උකස් කරල මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන් බැංකුවලින්. ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම රජයේ බැංකු, පෞද්ගලික බැංකු කියල කොටස් දෙකක් තියෙනවා. <hesitation> ඒවල පොලී අනුපාත ඒවා වෙනස්. ඒවා මිනිස්සුන්ට කැමති විදිහට තමන්ගේ ගිණුම් ඒ අදාල බැංකුවල විවෘත කරගන්න පුළුවන්.